ame mi a muda ba surabɛ jiwɛ a bana <hesitation> mu mudo mubeso mu minu bɛsin mu minu bɛsindɛ a muda yɛrɛ dɛdɛ hi tomu ɛnɛ a zanrobe oyi diara me tomɛro muda bana nubɛ susin dɛ yibɛro sinɛ a ɲu a ɲu benɛ bɛ loyabɛ tawɛ aro ɲu poison yamu tobu wenɛ aro hi mɛ'a muda dɛdɛ hi bana bebɛ yi mamu dia